Engir <hesitation> koye engir jagud ela me awal log engir mani <hesitation> mena manga shegirta galag eka degafi اول logo manga aman na tuffiera goudo ka ken tangie ken kany gudo la engir urak kalaik goudo nadifi. Kolo man tan nan ne kedika kedika manie kani kefika وسخ kani joue aman toue ledier, nadifosa tani kir goudo وساخة dafi. Talo sokecha widkir ekir tani ken kosmi namie awal log engir shigirti galagra abak logon engir koye jagad ea degafie koye en koye toe degafi shegiry اول lofi اول lofi. <noise> Talog ken nadif namie